og íslenskur tíðarandi á áttunda og níunda áratugnum eru meðal þess sem ber fyrir augu gesta ljósmyndasafns Íslands Haraldssonar ljósmyndara undir yfirskriftinni Íslensk kjötsúpa á áttunda áratugnum hann vann fyrst og fremst með þegar ég byrjaði að fara gegnum þá birtast þessari mun persónulegri myndir í

sjálfan sig kannski ekki endilega þá

við byrjum hérna í fremri salnum með myndir af fjölskyldunni hans fólk í miðbænum í Reykjavík fólk að baða sig á Austurvelli myndir af dætrum hans móður hans konunni hans og af

svo færum við okkur inn í innri sal þar sem ég einbeiti mér og myndir af maður lítur á þessar myndir þá er þetta nákvæmlega þú lýsir

á þessu tímabili í Íslandssögunni er þetta ekki nokkuð merkilega söguleg heimild hreinlega jú þær eru það en vinna samt líka mikið með svona sönn upplifun sem mér finnst mjög áhugaverð þannig að mér finnst myndast ákveðið mótvægi milli þessara tveggja þema persónulegar raunverulegar tilfinningar og hin hliðin yfir tíu þúsund lítrar af vatni fylla a sal Hafnarhússins á sýningunni ryð sem opnuð var á dögunum

Pétursson komið fyrir og notar hljóðbylgjur til að mynda gárur á yfirborði hennar þetta er laug ein af þessum laugum sem ég hef verið að gera síðan nítján hundruð níutíu og eitt ég svona hugsa dálítið til þess að þetta sé kannski loka

að loka þessu dóti ég er búinn að vera að sýna verk

svona í þessa átt í gegnum árin flest af þessum verkum eru

búnar til laugar sem sitja bara á gólfinu en þetta er aðeins flóknara núna

að taka svona laug og hækka hana upp þannig að þú við laugina eins og þú standir við borð nálgun mín á hljóð í verkunum mínum hefur verið sú að gera hljóð sýnilegt og þetta er svona kannski mest

að gera það sko af því að formum líka sem er þessi ferningur sem þið sjáið hér og og ofan á þessum ferningi verða þrír hringir sem myndast á yfirborðinu tíðnirnar í þessum laugum þessar

eru meira og minna alltaf á þessu sviði þar sem þú ert að fara á milli þessara tveggja heima sem við

við lifum í

heimurinn sem við erum í núna og hins vegar

heilinn er

á ákveðinni tíðnisviðum minn ætti að vera núna á svona kannski tuttugu og fimm þrjátíu riðum af því að ég er aðeins stressaðri heldur en þú því þú ert með mig í viðtali skilurðu en síðan þegar við förum báðir heim til okkar í kvöld og leggjum höfuðið á

koddann þá förum við niður í svona

níu tíu ellefu rið og svo höldum við áfram niður þangað til

nálægt svona sex sjö sex sjö riðum eitthvað

þú ert komin eins og í þessu það verða um það bil þrjú rið þetta er ekki eina verkið sem Finnbogi sýnir nú um stundir því hann tekur líka þátt í kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju við

uppi í kirkju hann er búinn að smíða hljóðkrónu sem hangir í miðju miðju kirkjuskipinu síðan er hann með búnað sem sendir hljóðið live yfir í Ásmundarsal hugmyndin hljómar mjög einföld en í raun er

þetta bara miklu flóknara en það sko þegar þú tekur upp hljóð inni og færir á einhvern annan stað þá finnurðu fyrir

sem notaðar eru í

liturinn á plötunum í Ásmundarsal er Cox grár ég er búinn að fá það staðfest og það er algengasti liturinn

en í kirkjunni þá er ég með bara úti í borginni eða úti um landið þá geturðu nálgast þessa

raunverulega þó að fólk átti sig ekkert á því að þetta dót er ég tek þessa

samhengi við þá starfsemi og tengi þetta svona hugmyndalega og huglægt inn í það rými